ଜଦୀ ଆପନା ଏକ ସଵଧା ହୋ ପାଇଂ ଦୋଖ୍ଯନ ଆପରିକା କୋ ପରିଜାଟ। କା ଭାଵେ ଜାଓ ଜାଉଂତୀ ତେଵେ ଆପନା ସୁଟକେଶ ରେ କୌନା ପୈକେଜ। କରେଵୀ ଦୋଖ୍ଯନ ଆପରିକା ପାଇଂ <hesitation> ଅପନା ନିଂଗନଲେ। ତିତରୀ ଜିନସବଲେ କା ପୈକ କରେ ପରଣତୀ ଅଲୁକା ସୁଖିଲା ଏବଂ। ଆରଣ ଦାଯୋ କା ପୁସାଖ ଏକ ହାଟ ତୀପ୍ରୋ। <hesitation> ସୁରୁଜାଲୋ କରୋ ରଖେ ବାଈ ସୁନ୍ଗ୍ଲାସ, ସୁନ୍ସ୍କ୍ରିଂଜ, ହାଇକେଂଗ ଅଥାବା। ଅଡବେଂଚର ସୋଚ କେମରା ଏବଂ ଇଵନ ପ୍ରକୃତିରା ମାନଚିତ୍ରା।